عشان تعمل حساب بريد إلكتروني شخصي فأنت محتاج تفتح متصفح الانترنت وبعد كده تروح لموقع Gmail وبعد كده تضغط علي إنشاء حساب وبعد كده تملا بياناتك الشخصية كلها وبعد كدا تضغط علي التالي وممكن تدخل رقم الموبايل ده اختياري لكنه مهم وتدخل عنوان بريد إلكتروني بديل وده اختياري وتدخل تاريخ الميلاد والجنس وتقرأ الشروط والسياسات وتأكد رقم الهاتف لو كنت دخلته وبعد كدا اخيرا تستخدم الحساب في ارسال واستقبال الرسائل